କୁକୀଜ ମାନକା ମଧ୍ଯୋରେ, ଗୁଡ୍ଡେ, ପଟର କାଜୂ, ହମାରୋ ଚାଧୋକ। କରନେ ମିଲୂ ଥିବା ଚାଲ୍ଲୂ ବିସକୁଟ ତକୁ ମଧ୍ଯୋଂ କୁକୀଜ କୋ ଆଜାଏ। ନଡିଯା କୁକୀଜ, କୋକୋନଟ କୁକୀଜ, ହପୀ ହପୀ କୁକୀଜ, ଗୁଡ୍ଡେରୋ। ଚାକୋଚୀପ କୁକୀଜ ହାଇଡନ୍ସିକ କୁକୀଜ ସୌଂପିସ୍ଟ ଡାର୍କ। ଫୈଂଟେସୀ ଚାକୋପିଲ୍ସ ଯୂନିବିକ ବିସକିଟ ଅନମୁଲ କାଜୁ। ବିସକିଟ କ୍ରେମିକା କୁକୀଜ ମେଗଵିଟୀଜ ଡାଜେସ୍ଟିପ କୁକୀଜ। ଏହୀ ରୀ ବିଵୀନ ପ୍ରକାର କୁକୀଜ ହମ ଭାରତରେ ମିଲୀ ହୋଚୀ।